Pös pa rispundi s'al e etico o s'la e pa etico, suma pa ën gradu d'andé culunizé d'auti pianeti anche perché al mument la riserca a nu dis pa ch'a ie d'pianeti ch'a sun vivibil për le persun-e e per l'om e për le don-e, cuindi al e mei che s'ucüpuma dë nos pianeta che suma ën camin a dësblé